اذا حروح المريخ بس الرحلة تستغرق عام كامل، <hesitation> هي صحيح ان هي مغامرة وكذا مشوقة، واكيد ما قد جربتها واحب اني اجرب دي التجربة الجديدة، بس اعتقد انه قراري اني ما راح اروح لانه كذا سنة كاملة تروح من حياتي بدون ما اكون سويت فيها اي انجاز، وكمان حكون بعيد عن شغلي، وعن كل الناس والاشخاص اللي احبهم، فاحس انه مرة صعب اني اخذ ذا القرار، وابعد ذي المسافة وذا الوقت.